Arsimi i fëmijëve për rëndësinë e aktivitetit fizik me programeve shkollore mund të përmirësojë çëndrimin e tyre ndaj ushtrimeve. Përfshirja e prindërve për me vendosë një rutinë të përbashkët të aktivitetit fizik rrit efikasitetin.